La xen júú kiee’ e xiro xa kö e ‘nⱥⱥna re týna ‘ ‘nⱥⱥná e re jmⱥⱥra o xa köö jé ‘nⱥⱥna re dxí gííra jé jö júú e fá’ e ‘nⱥ’ xa u fe dsíí kiéera ‘nⱥ’ nara jmí’ ‘nɇɇ’ re lɇ e re tⱥ’ná míí na e la lixa u fe dsii kiééra e la re téna e re kiääna e re týna kí xiro re kýy dxíí kiééra a jia’ ‘nⱥ’ re re mý’na míina xiro jmí’ ‘nɇ’ lɇ e re ýy wÿÿ a jia’ e re líí e jia’ re týna e jö í’ xa kiaajná júú kiee’ xiro ‘nⱥⱥna re týna e dxó dsira e re týna e jmí’ lɇ e re týna ‘nⱥ’ fee’ dsira e la nɇ ‘nɇɇ’ köö dse dsáájná jüü jö.